مزيا الشهرة يا أخي كثيرة جدا، وأهمها وأولها أنك عندما تذهب إلى أي مكان ترى الجميع يعرفك لا يطلبون منك تحقيق الشخصية لأنك أنت شخصية معروفة ومشهورة جدا، أم عيوبها أنك لا تستيع أن تستقبل بذاتك أو أن ترى حياتك الشخصية المنفردة، ترى الجميع ينظر إليك في تلك الحياة.